א וועלגער-האלץ מאכט פלאך זאכן. טייג, <hesitation> כמעט אייביג איז עס טייג וואס מ'מאכט פלאך וואס מ'נוצט עס פאר. סאו זייער סימפל וויאזוי מ'נוצט עס מ- מ- אויף די טטיג און ס'ווערט פלאך באט ס'דא אונז צו העלפן צו קענען פלאך מאכן א טייג.